Ëndua a ie le scumësse, a ie pa pi lë sport. I sold a danegiu lë sport e le persun-e ch'a lu praticu e anche le persun-e ch'a van a vedilu perché a s'lasu pìé da la scumëssa e cuindi a völu vinci, a völu vinci, a völe che i soi a vinciu sempre e a völe ch'a vinciu sempre d'pi